Umanye ikivara cha kovemu yike vuri avandu vave numwima gwavo. numwima kure mkivara cha kovemu yere umwima. jivemu kari umwinge chigira kari nonyora izigavira zeve muno izinyinge mkivara mno. Monyora izigavira izi ziduyana. vuri ikavara namangana gavo. Sola kunye avarogori. kunye kari avarogori kunye avarogori uvwiko yevu koveku sana. Na mkenya mno onyora avaseve yava vaveza na gavo. nuzia konyora avandu vavugusu yava vaveza na gavo, nuzia nohenga avateso vaveza nagavo. Lakini vuri igavira yamanya umwima gwavo sikunyara kuzarava umwima yigu dave. mukenya mwosi vuri avandu vave namangana gavo. nujagaza kohenda chigira kumanya kutevateva. uhula kure avaseve yava umanye avaseve yava vave igare muvindu vyuvwiko yive vavemu igare daa monyora onyora kure avase yava umwana mukana nogosani nay <hesitation> vavora avana n vavo uhula vavora avana ni vumundu mukari. na umanye kunye avandu varogori umundu mukari avana navavo. nohwnza kure avandu vavugusu yava avandu yava umwima gwavo gove iguru sana.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 Lakini nonyolah kuu. eeee. mmm, nimwimah yakivarah. chen <hesitation> lazima ug. <hesitation> ee <hesitation> vanduuwave wanamang'ana chavoo waven <hesitation> mang'ana gavoo wane mang'ana javoo ata nololah magabirah zindiii kwiri zaaa zaaa. wanduu wajaluo yavoo avanduu yavooo uslorah kwinyii kuvezaah, namang'ana gembalika etii mkanah havoo mkanah yamoi hinyuu yakukuza mmmm, sasa mwiranye mmwanduu dahv <hesitation> kwinyii varagoli mang'ana gammwanduu gavekuyodah kwinyii varagoli mang'ana gammwanduu gavekuyodahv <hesitation> kwinyii mkanah mlagolii anyalah kuulika dahv <hesitation> ulah lakini nololah gwimah kuvekuyozaa mkenya mkivarah chetu konoo. ku chololah kivarah kiduyanaah kabisa nakiduyanaah mmm, noezah umwamii mwivulah kiinoo yani nmmdinyuu vilimnduu wenyenyah. anyah avike vanduu vevee. ulah yenyah hakuvik <hesitation> vanduu we've kundeve ulah, nichookikorah vanduu nawanduyanah likokonyo, avanduu, nawanduyanah nozia kuezah kwiri mkivarah mmnoo kwiri naenzah kwiri kwiri kwiri vanduu yavaa wakulindirah kivarah kwiri vasikarii walindah. nivararuk <hesitation> ni navalolah vinduu vyaahoo naloraa mmm. nnnn. vasunguu alagah indaviyuu navasunguu, navalolah, indaviyuu, na vanduu yavaa waviku zisendii zinyingii zikur <hesitation> mwigah jakal <hesitation> neee. mmm. kuu. mwee. mmm, kumenyah kukorah nduuu. Noowenyah uzie kwiri kwalah huig <hesitation> kwiri kulindaa mkivarah gekanah huv <hesitation> nazimbiloo navanduu vaa wamanyah vulai wakubah wakubah wakubah hesabu yavooo wamanyah vanduu havaa wavenizimbiroo dahv <hesitation> nakuvikah vanduu wetu waranyagulah nawanduu nakivarah ilazia vurahi lakini kwiri miigaa jetuu jiraah vakoku kar <hesitation> hatiii kinduu dahv <hesitation> ninyolah vanduu veneavoo kuwav <hesitation> mgasii yaserekarii lakini kunyii varagoli varagoli kunyii kwaiyazah kuuu dahv <hesitation> kwamfano huezaa kwiri vanduu g <hesitation> msalia wamolomaku dahv <hesitation> nawev <hesitation> mserekarii chanyolah kiwadukah niwaduchii kukonyah mnduu wakonyah eeeee <hesitation> lakini kunyii sasa mkivarah mmno mnduu mlogoli amanyii vuzaa kunyii kutr <hesitation> yah kuzir <hesitation> yah kunyii wavaragoli kuvezaah nalidikuu yakulagaga lidikuu yatamadunii lidikuu hiii mwigizoo gavazaa manyingi wakwigizaa wavolah wavol <hesitation> mang'ana wakuvol <hesitation> mang'ana a mang'ana gara unyorah gakonyah ligari navanduu voosii wewezaa weneehayoo kali uulah wanene mkivarah mmnoo vihosii waw <hesitation> m <hesitation> wazizaa wammbal <hesitation> basi mawimbah zinyimbo yakuvolah lulagoli wembah zinyimbo ziaya kiii wedekah chukuria hirah chukuria chah kirogoli wandek <hesitation> miogoo wadek <hesitation> waaaaah wadek <hesitation> mkenyeen eeeeeee. Sumanyimadikuuganoo, kuvukah kwivulah. mikenyah, lakini kwinyii, kwinyii wasunguu wavolah, i culture, wasunguu, nikwalondah kinduu ichoo sanaa. mmm. ee <hesitation> kwiri konyahku gwimah gwetu,, eee <hesitation> kwakunyahku gwimah gwetu noshah vanduu waivurinzana vanduu havah wanywezah halah niii. ngajah vanduu waragoli hahahaha. wevezaa wahambii kwiri. eeeee, <hesitation> vanduu waragoli wanywezah i chai ku chakuriah nigumimah kwavoo kunywah ichai, eeeee. ingawajah wenywezaku tuserah tuu lakini sanaa sanah saana ukorah kii hasii vaezaa mnduu mlogoli haezaa kabisa vanduu waragoli niwanduu wanywezah kachai ku, eeeee <hesitation> chakukor <hesitation> mmmm, nimwimah gwaoo kunyuwa ichai lakini wanywahku vuserah tuu lakini sasa kukor <hesitation> ndiii kusana sana vaezah mnduu mlogoli haezaa mnduu mlogoli haezaa kabisa umanye kivarah kivendii naizilah hayaah laanah ilamunyolah no. ilavulah, kumnyolah, nazirah kwenegwo nalondah mg <hesitation> gweneugwoo na nazizigirah vulai basii nonyolah chukuria kulizaa kunyii kulizaaku kuragilah vuchimah yamigoo kuragilah vuchimah yavuloo yani eeeee. kuvukanyah vuzaaa zuguzah chukuria cheneicho mlogoli avalah. eeeee. chehenyejii nichoo kinduu kulizaa, ku. aaaaaa. mmm. eeee. basi lakulia kindu kama mikadoo. hiki ku, kulie kumenyer. <hesitation> mandikuganoo vanduu watagah maver <hesitation> dahv <hesitation> lakini umnduu mlogoli alizammmm, alizammmm, alizammmm. Harihari. alombah maver <hesitation> alombah gindikii mbaya vinduu hivyo vikonyah sanah kuu chaukukorah mnduu mlagolii ni mnduu mgelii mnduu yamanya kumenyah kukorah eee <hesitation> m <hesitation> eee <hesitation> induuu induuu yetuu kulomb <hesitation> mwimah kwetuu kugumir <hesitation> kwimah kwetuu kabisa umanye vanaaa vetuu gumimah kwetuu kabisa vanaaa walind <hesitation> gumimah kwetuu kabisa avanaa waizir <hesitation> vulai kuigize sakumenyah kuigize vinduu yazaa sai kuigize eee <hesitation> vidamanuu noo vurahi mlogoli alimunduu yakuingiza vaaduu mang'ana malai namang'ana madamanuu amang'ana malai namang'ana madamanuu na lakini miingah chaah eee <hesitation> chah mnduu mologoli kalinonyolah zikabilah zindiii hiziii zigayah hiziii nibilah dah hiziii nimukushaah mlogoli wagayaa nasiii chigirah sasa wagayaa eee <hesitation> zigabilah zindiii kawakoraha zinyalah dahv <hesitation> dah.